<hesitation> Fisikigna mba tiako tegna mihavaky hoa agnahy zashy mba fisikignan'olo classe regny, magnisy semizy aho, da miaraka ame velon-driragna, miaraka ame mocassin regny, magnisy polo, avy da classe zashy fa sy io fisikignan'ny ziolam-boto ame tagna zashy gn'agnahy fa mba lamba classe regny mety amigna.